To mɨn conakɨn tambaya bafiya ɗɨman mi- mima wan saura sɨbabawu a siba yawo barkatai barkatai mi kawai mi tlama lokaci bami tlama ba gharaho nima tlɨnma wutlɨ casu mi kusan ata gyaruni nima sɨba tlɨda vi su mi dɨ datlɨn to kaga ewa conakin sede yauwa e miye ra sɨnakɨn arama nɨkɨn niya gefeyama lokaci ba midɨgan ɗe kalpɨma mida bawama e- yawo ba viɗɨ mikwa bama zhɨbɨnka mi bama a zhɨbin mi bama laya a laya mi boma dirya a dirya mi boma wari yauwa haɗakɨ ɨna wuɗufa naka dalilika dɨ zai kaga conakɨn ko waina ba tɨdɨ miyeki conakin ta gyam ta zhɨbɨn jeyi. ta gyam ta laya jeyi. ta gyam ta dirya jeyi ta gyam ta wari jeyi saboda naka dalilikani ama mi- mi tlama gharaho nima tsama ma darhɨ ndimakɨ barkatai nde piyafu ha bafu gharaho nima tsama darhu yau ama ka ɗɨnga du nduwa ikin ɗe lunguwawo nama irin vare nikɨn nikin makotaiyamakɨn yauwa wan siba mɨne lifsafa conakɨn kani ko kuma wi war gaiyi aka conakɨn wan mɨsali conakɨnanai conakɨn wan mɨn ata matsayi nuwin ba. ta matsayi nuwɨn na shugaba a ta ɓankare nuwɨn to conakɨn mɨn a makwaptai irin ni malvu na wushir irin ni malvu na zhɨbɨn kaga dole irin nakakani wiham ka faratlɨn ka kani to mi- miga iya haɗa gham miga iya bama dɨ ɗɨma warka ɨna mi tlɨn tlɨn ga iya buwatlɨn di ɗɨma warka ɨna tlɨn a ikɨn har bahɨ a garu dan miga iya bai <hesitation> a wan misali wan ziyara ka jikani yauwa fabafu yika kotan ga garu conakɨn miga asɨbɨ nima barkatai barkatai eyi ko a yikɨn miga gyannoma a garu miga gyannoma a ningi miga gyannoma wan ai a ikɨn har a kano ma fakwa ɗɨma wi sɨn nafu ba fadata a <hesitation> tɨn ba arzikikani domin kaga wi conakɨn hɨna ɗɨma gyan ɨna ti saboda talu hali wi kuma ta haɗa gyan ina fi dama dɨ morafu tɨnda ta ka hama wayawu to gabusɨ dɨbi tɨnɗusa tuwaka to conakɨn kwa ɗɨmaka da zimafu da zimafu fika faka kiya katsi katsika a ɗɨma dɨ ghamusa ghamahu dɨ pacahu wiham kabusɨka hama kara nayusɨ hamba zai jika conakɨn fi bada wayo na tsakɨnfa a to wayo nama me wutaifa ɨna niya vuwagwahɨyu. mi sɨba mi gwardzama tsakɨn wayo nama me wutai ɨna niya vuwagwahɨyu conakɨn ko tan ga vuwagwahɨ ikɨn kinanai. Ka shiryafu wihama wi kani fada naya wan a canhu camau to wi ta busɨ adama ghɨnsɨ to wi ta busɨ adama wiham nifu wi kwanaya conakin ma tima marau maza mazau kani tiga iya ɗɨyawi darhɨ conakɨn di haɗehu ko dɨ dzigayahu hankalihu saboda ɓa cahu wiham nifa kɨnhu to saboda haka mi- mi tlama mi da a irin naka a- nda ndima makalaku dan gharaho nima tsirtlɨna ghamama sosai aghama lalle dɨ gɨrama hamba mi maratlɨn tlɨna ta ɗɨmau ja tledɨ yauwa dɨ-dɨ lalle dɨ gɨrama hamba mi maratlɨna tuka ja tleɗɨ kuma dɨ kuma ɗɨma tleɗɨ katsi katsi to dɨ ɗimstlɨn tsimako a ghɨnsɨ irin varai natlɨn mina mira mida a midɨ ɗa yarda ɨna tlɨn ndu wi siba mida ta dɨkaya piyatɨtlɨn to naka naka dɨkuɗɨ kanka ko taka dɨkuɗi dɨmka dɨ buwai rem ai ma dɨm nji ji rem dan ma dɨm nji ji rem ma dɨm tammeyu hama mara remu to saboda wanka taka dɨm kani conakɨn miya ta sa renaza miya zhima zhimau ama conakɨn a tɨra ghɨnsɨ ai a zumamau fiya hamba ha tsira ɨna mutumci nahu domin mina ta naya mɨn dɨda mau ama ndimakɨ barkataiya ko habahu hadu fiya gyamahu ji yika ko fiya ko yika a a mi gharaho nima tsama dama wankau. A can natlɨn ji bahɨ avuwashin kuma a gɨrama ndi bahɨya vuwashin fiya bahu yika fiya bahu yika a'a gaskewatɨ a gɨrama ma wankau a gɨrama bahɨya vuwashin dɨ batlɨn zuwa ga ta bahɨya vuwashin kuma conakɨn ghɨnsɨ birma a <hesitation> midɨ midɨ ɗo midɨ taimako irin nusɨ ga bahɨya vuwashinka yauwa dɨma fa bafu zima naka ha gɨsa wiham mi mi i mau yauwa tɨrama sai dai dɨ gɨsa nima dɨ bai ama mi- mi sinma bahi haduwa ai gyamahu ji wane ko nakinka a tɨji wane fa bahu atɨrusɨ hada ta dona wiham niwasu a'a gaskiya mi misabamau gharaho nima gɨrama wankau a gɨrama bahɨya vuwashin mi mara taimako na ghɨnsɨ bahɨya vuwashinka conakɨn miya ta taa nji mida ta sa nji mida ta za kabɨ bahiya vuwashin ghɨnsɨ zumama wankau kuma taimako na ghɨnsɨ katsi katsi kuma conakɨn midɨ ɗe taimako kani midɨgan ɗe marakɨ taimako na ghɨnsɨ hamba zai jika kullum fatan ga ta hange wiham sɨba fa naya wan a ɗɨmahu ma dai daiyu mi kwa piya kyara kyara rai mida gode ghɨnsɨ e tlɨne zuwama conakɨn kaga haɗɨ nawi ma ɗahu mi dannema wiyu mi gɨsa wiham niwasu mima wayo ba mi bama mi bi turmushe wi mi gɨsaya wiham niwasayu a'a mima naka wayawu domin kaga ɣiramamau kaga mi imau. Hamba zai jika mi mara rufin asirina ghɨnsɨ kuma har conakɨn miɗo rufin asirikani mi zɨmmau kuma mi ma ta zɨmzu kumz har conakɨn mi mara taimako na ghɨnsɨ kwade wi dɨ busɨ dɨbi gɨsau ama dɨma mi bama saboda fiya a wiham ko fiya ghɨrɨwi ko fiya mir ja kanhu ha marama viya bali hafu ghɨnsɨ hɨrhɨra wankai mi martlɨnma ata naka layiakau mima mi zama ɗe naka layikau kuma in allah ya yarda kwa yarda ghɨnsɨ kama wutlɨmi nima ma tlɨn ma ɗɨma wankau tlɨn ma batlɨna viya bali hawi adama ta wihammu yau sede kwa gɨsa wiham nihuka fima haga gɨsa wiham niwasɨ ama wi dalili moyu kawai fiyata naya kawai ta wiham gharaho nima gɨrama mau kuma mima ta fatama mi mara ghamama ɗe wankau balle wutlɨ nima domin bandu gharaho nima ɗɨnka miga ɗɨmau mima tɨnda mi ɗɨmau ka yarda ghɨnsɨ wutlɨmi nima maga ɗɨmau kwa yarda ghɨnsɨka wutlɨmi nima ma ga ɗɨmau saboda haka mɨnata naya tɨnda hane mi bɨmasu karsheyau to ta ɗɨnga ghɨnsɨ hamba mi ɗɨnga dai- dai to dɨ bɨrama ghɨnsɨ hamba mi ɗɨnga ma dai dayu ghɨnsɨ dɨ yafayama.